Uaca molé neé kunūu kunūuxakuí kunūu áatrána kui tráannañɨ́ kunūu kulandruo dko ddkokutuniandutete táma ntute ánu nɨɨuɨ ɨtɨ tɨ kuii.